نعم في بعض الاحيان اذا كنت في موقف ما او احتاج للابتعاد او ما كنت مستعد للتحدث قد تظاهرت باني ما شفت الصراحة احيانا يكون هذا لتجنب <hesitation> موقف محرج او لاني ببساطة كنت مشغول او مرهق بس طبعا هذا ما يعني اني مش مهتم بالشخص او ما اجدر اتكلم معه. في وقت لاحق